Patalo taupauwa pa sasau, elae omo pa kaisia, omo paupa kaisia, sikso pa kaisia, sopo lago patalo a iowaidia pa kaisidia pa iru iru paidia, patalo auru otapae, pa siko a mini pa io siksoimdia ela a iru paidia lago pa soladia teai. Taupa lao areai nalo anua beabeau ateai elai pa lo eloisau, papara dipa alo, are papara taim na lo sivusivu elai taupe lao elai pa alo. Pa omodia, a pa rinsimdia sikodia pa alobokoidia, sikodia po aloboko atoatorodia-atoatorodi taupe aloboko atoatoraidia lago ewaina, sikodia taupe alo oko atoatorodia pa umado pa rinsimdia ela kainua pa piko atoatorosomadia, pikodia, pikodia pa pkodia pa allodia, pa alodia, alodia alodia ala adi patalo nalo sikodia gore akalasoma, ea barala ala popodoauru, elae pa pikodia, pikodia, pikodia, pikodia pa alodia, alodai, alodia io saba taupa aloadia. Taupa ewaidia <noise> taupa ewaidia piko aloadia bakete pa io waina atopia, bakete pa atopia, taupe atopio ela pa ewaina, bakete taupe atopoaloain. Omo pa sakopaina tape io onu ela omo pa sakopaina pa mixim atoria pe io omo pa aloatoria amini blits amini elai sikso modela bakese omo podoi, pa sakopaina, pa ewaina mixsimua elae patalo sito, sikodiala ogatala itaiai pa adapadia. Taupa adapadia elai pa irudia dipa mala tutu oraoradia dipa atoro are papara elae auru, elaee pa omo bakete pa ewaidia omo paidia. Pa alodia <noise> taupe alodia elaee pa omodia pa irudia pa elowaidiaela siskodia ipa aloboto. Taupa alodia, alodia, alodia ela elowaidiaela pa tuisau, oraora, sikodia dipa lao boko siko <noise> ela pa elowaidia pa tu, tu, tu, tu lago <noise> aupa aloa amini taim pa ewaidia ela auru pa bo allodia, pa ari barasidia. Pa alodia pa barasidia, pa alodia taup a barasi rausudia, pa aikadia. Pa aikadia, taupe aikaloadia, pa irudia bak et eai lago baketeai taupe irudia, elai eeia io taupe amela blitsimdia ela pa kaisidia pa alo tau lo dia. Taupa kadadia sikodia tadi auboko pa kaisidia pa sasaundia, pa barasidia, parasidia, barasidia <noise> pa aloadia, pa barasidia skikodia a aloboko ato atoradia, pa irudia idai baketeai redi amini pa aikadia, pa kaisiala pa aikadia. Pa kaisidia, pa aikadia idai, idaia pa sasoudia, pa aika ato atorosomdia, pa aika atorodia, idai idai. Pa alodia, alodi, taupe aloadia ela pa soladia baketeai pa kaisidia pa soladia palo au garadia ogarai, pa lo pinidia, ogarais palo irudia ogara pe sunudia de pa sasaga. Tadipa sasaga ela ogara sunu asa tuawaisala tadipa o sasaga elae pa bo <noise> sipodia, pakoawala pa sipdia. Pa sipodia ela pa migudia adi idai, idai ioai palo adapadia. Adi, idai, idai bekiai palo ada adapa, miguatoraidia pa iruidia, pa adapadia. Toupa adapa aloaidia ela ma rausu.